<noise> berdur zak kutsëwma tap gaꞌy mbidz saꞌngl dela tedsu lo knu, dela tedsu gak ti xman, tsiꞌn mbidz lëꞌ gunu xintlo y dela lëꞌ gunu uyintlo nëꞌma gow gunu lëꞌ gunu guꞌnn nëꞌma zak në dela ba gilgidz zakma, gak në ldoꞌma, ikë yoꞌb ikë gikma loxna gunu xnená tap gaꞌyta mbidz nak tsutsëw berdur loxna nëꞌma gowa. <noise>